Ngoo ukaakikisha woofula jiraa jee jisina rangi, ukavikaa kisima jira njeru, ukafula jakeera chwee kunu koli, ukaakikisha uvikire majii kaa makarai yosi yatatu ukapangaa, ukahakikisha ufure jeere chwe urihumuluka utokaanika, jira ukafula jingi jakeera chwee, kii udomire noojaanika, mpaka juume mahumula mo ukanula mo ukukunja vyaboha mo ukajivika vyaboha.